אונטער די ים איז דא א גאנצע וועלט פאר זיך. ס'דא שארקס, און ס'דא אסאך מינע שארקס, די ווייט שארק, די טיגער שארק, די- אסאך- די העממער שארק, ס'דא אקטאפוסעס, ס'דא טורטלס, דאלפינס, קרעב, <hesitation> ס'דא אנדערע מינע פייגלעך און רעפטיילס, ס'דא די סי הארס, די לאבסטער, די קלאון פיש וואס זיי וואוינען אויך אונטער די <hesitation> ים.